Wsa ngembwi kǝla ndwi zje mbwa kǝlǝndwuna eh ma miya zjana miya ˈyaˈyahi miya kulǝ ˈma ma wsegha tǝgha wsune gha tǝgha mbǝ mǝlghi ma gha zali miya gharǝ nǝ zali don ma zjina zalǝyi wayi sǝghǝ mbe ga malghǝ ˈma ma wsegha tǝgha mbǝ malghi gha zali zjegha kǝli gutanǝ ɓau ɓughǝ ɓo se nǝgha tǝghavǝ dizzǝ ghela ghuma ghela ko ndzuli ma wse zala ghani kǝla malaghi ma gutani ngi me ngi ɓora ma asaliya mǝglǝmǝ kondzulǝna ka chika ngyi ngi ɓo ghǝla ghuma ɗǝɗǝmi ngime mǝglǝmi e mǝghlǝmǝna na nǝgha kǝlǝ mǝglǝmi e ngi na nǝgha kǝlǝ ngi ɦaa rǝmbwava mǝli ra va ndza to ma ka ɓughazǝna matǝngyiji matǝngyiji me ndza i ngurari matǝngyiji me matǝngyiji ɓo nǝmbwa nyirǝ nǝ mbwa dǝdirǝ ba kǝla ngwura pwaya shǝne ɦya kumǝ ghǝna matǝngyijirui nǝ mbwa nyi ba kǝla tinta pwaya shi narǝ hya kum nǝ matǝngyiji rǝwi e wsashu to e washi dama wa matǝngyija kǝlǝ matǝngyijin Ma ntana wsa mba shu matǝngyiji ra kǝlǝ matǝngyiji ama e ghana matǝngyiji mana to ghi kǝlǝ matǝngyiji mau wana nanǝ ɓughi ma ka makǝni nǝmbwa nǝ e ngwura ghǝna ˈyashǝghaɦi mǝsaghǝnazi e yeɦi e whulfa ɦi ndza nǝ whulfa ɦya ndza nǝ zaliri ndza nǝ whulfa hya ndza kǝla zali wa whulfa ka gwula mbwushi asali ka ngyi ndza ɓa mbǝgha zalǝɓo kwatakwata to wse mbwa ngyi ɓa nǝtaw ma kagula mbwu mana wahya ngyi wahya ndza mbǝ gha zali ama ma gha hyi na se wsarǝ hya nwi ghǝzǝna mǝla mbwi manǝtama ɓe wa mbwa nǝ ma, ma kagula mbu na wahyi ɗana ei mahya dzǝmbǝ gha zali ghǝnja ma vaala ko ee kei ntuvwanji ei m. usaghǝnanji ei yeɦi ghǝnja ma mbanǝ vaala ghǝntǝnu se malghazja kagwulahyi asali wa wghezǝma kǝla ghǝntǝn ne hya sǝ zali ni magha bara kǝllǝ ghintǝni to wahya shigha nǝ ghai ghǝza to gabaɗaya wsa ɦǝzji wa mbwa ni hagli ma ma mǝlagha ndza hagli kǝnna Pa ne mbwizja nǝ pane ˈme mǝrhyi ra kumanǝ tlemǝ nesha wa ˈme mǝrhya kumanǝ tlǝmǝ nesha ˈmeyantsatsa zjigla hyi ma mǝlagha ndza hagli kǝnǝ kwulǝna ma gha zali na ani nyi ba rǝ vapwuna malaghazja ma nǝgha ɗana ƙa kǝli ma don magha tsu kǝllǝ malgha ndza haglǝri kwuli ghie mbanǝ shi ghezi nǝ haglaza ɗatǝghevu ma haglaza ɗatǝgheve mana wi mban mǝlǝ wsa ngya whurazi ko nǝza ˈyagha ko nǝza ˈya wsugha ko nǝza ˈya nonywu wsi ko nǝzamˈya ghena zi ko nama narǝza ˈya mbi ko dlǝmagha rǝza ˈya ko wsugha nare za ˈya ko gha narǝ za ˈya ko ghenazǝ narɨza ˈya kikya wi wsuzja gha wana dzǝmbǝ sungula daui to manta wsu na wa mbwa nǝ ma malgha nzda haglirǝ kwǝlǝna e wghaya shu e gheza mbanǝ glera haglazja kwulǝuna ko wusangyi wsu gyiwhǝ ɦaa nǝ za ɗa haglina ani ngyima malǝgharana ɓaiyi sǝghǝn ndzagha mbǝghi wi slughlujn ɗantǝghe gha ma malǝgha ngyi wuro kobama ma mǝlanvya na ghezi na bara ghǝzina bara ghǝzina bara ntarǝ bana ntarǝ bana ntarǝ bana ntarǝ bana na ɓei wsa ɓei ɦaaw ani taɓa ngyi mǝlagha tsu tsutsu ko bama Ahh tsuyi rarab ɦaɦa ahh tsuyi mbǝgha nduzja tsuyi mbe gha ndwura ɓei ani taɓa ngyi ninta ndwima ɓei ninta malǝghi ma malǝghe kǝli ghana nǝza ndza malgha ɗagla whuri ɗagla hagli duk wsa regha kǝlǝ sǝghǝ nǝgheza ɗa usako nǝza yoti maza mǝlarǝ wsa ɓei magha ɗarǝ ɓei righa mǝlu wsuzja mǝlaghazja nǝzja ɗana kǝlu munyali e ghara mǝlǝ ma na ma za sǝghǝ wnera ghana nǝgha ɗa kǝlu munyali nǝza kǝl munyali to malgha nder nǝta magha ɗarǝ wsashuwi na wa shǝri wsashuwi na to malgha ndǝre ninta ta waza yu wsi kǝlagha na ma gha ɗarǝna wsashuwi na eh waza shirǝna wsashuwi na mǝlgha ndǝr ninta ama ma nontǝ malghǝna magha ɗari wsashuwi na gǝsi wa tsu tsǝ rǝ babali ghezi wsara saa rǝnja ɗana wsashuwi ama iranta ˈme na ɓei anirǝ kǝlǝ irinta ma tun ghi ghamǝ kǝlǝ malghu wana shiri maza yurǝ wsu kǝlagha ntǝvǝ kaɓo niya nmǝlǝ wsura ɦaaɦaa magha ɗari wsashi kǝlazjiwi rǝza pwu whuri tun nǝgha nghi ghǝzi to wana shiri maza sǝghǝmbǝ ghina ɦeiyi mǝlazi ne mbu zja ɗana ahh wayi sǝghǝ mǝlǝ mbe ghi wayi seghǝ mǝlǝ mbe ghi ko wuwsangyi ɓa ne mbwa mǝlǝ mbǝ ghiu e ghi mǝllǝ tun mbe ghiu na Ma-ma-ma wsuzja mbala ghwuglivǝ ma shshǝgha mbara ghwuglivǝ to gha ama ma gha vǝl daranja zalǝ ghǝnja nda kula tǝ ghǝya maligha diga nǝ yǝ ta yǝ mighǝ duw nǝ za pa ghǝtǝn tamakar ghǝtǝn ri ya ghǝzǝ malgha ndǝr nǝ ta ma notǝ ko sa zǝmǝ ka vǝl mba mama gha kǝvǝl ko wǝ swangǝ mba maw kǝvǝl ko wǝ swangǝ ba taw ma ri nǝ ta malghǝna ta swa zǝmǝ kǝvǝl ko ta ko ma tsu mbǝ ghyiko swa zǝma kǝ nari ghiw ko yam tǝ gyiraza nǝ vǝlaghaw to ma nǝ ta malaghǝ miyǝ a diga ni ya kǝlǝ zǝma gyizǝ swa nǝ shǝya kǝl ma kǝl malagha ya dlǝtǝghǝ nǝ ma kǝl nǝ duw a kan nǝ diga dlǝmaghǝ nǝ gha kǝl nǝ duw kam ngga ba na nǝ ndǝr malagha duk ri dǝnɗǝngǝ nǝ to zǝma wa zǝ kula na gha wa zǝ nyi nǝ gha nǝ mǝl duk swa nyigha gha to malaghǝ nǝ ta ma malagha cika mǝ ko bama Ko bama ma mbwa fari mǝ na wa za mbana ani kǝlǝ malighari ma ma malagha nyi ˈyarighumǝ daidai to ghǝzǝ magha kǝli wa mbana tlǝn wa mbanǝ luma ko mbǝ nja nja mbwa gha na ko za mbanǝ luma ka za mbanǝ zua ˈyi malaghari ma malagha vǝlina nǝ kǝlǝ malagha vǝli na kǝlgha na kǝlgha gha mǝyǝ ma mǝyǝ ma na ma hyi nǝ zala kǝl na sasa swa sasa ko bama na wutan mbǝ kina zala kǝl mbu ma kǝlgha nǝ nja sasa nja mǝghǝ mǝl na ɗasima mba duwtǝghǝnǝ kǝl gha waghǝ mǝ ghǝnji duwtǝghǝw wǝ duwtǝghtǝ na gyi ma zala sasasa na bai ma zala vǝli magha kǝl zala vǝli na wa kǝl swa zǝmǝ ghun swa mbǝ ghyi sa shǝw ghǝnji tsu don wa vǝli so ani kǝli zala vǝlima ani kǝl zala sasása ma ani kǝli zala nyigughyi ghǝnji kala malaghari ghǝnji kala malaghari mbwa ɗari na wǝ swa tsu mǝl na aa zǝ ri tsu mǝyǝ nǝ ndara zǝ ri tsu mǝ nǝ ndari zǝ ri tsu ɗa hya zǝ ri tsu ɗa hya gisi na ghǝri ani kǝl ˈyiri Zǝghǝrima ma zala gha nyi hǝlufanu swa gha nǝ nja nyi ka nyi ta mba ka nyi ma mba guyi gha nǝ nja nyi mbǝ ghun nǝnǝ zala kǝli mba nǝ ta zala gha hyidlǝn nǝ ˈyaraghum na gha giyi nǝ ta nda dom wǝ mba ntǝ nda nǝ gha dǝ zala mǝl tlǝn nǝ nja mǝl tlǝn nja mǝl tlǝn nǝ nja kuma nǝ sǝ nǝ nja nafa ghana ma zala dǝ nǝ ta ka kuma mba dzǝ na nja wa nja wa ˈyaraghumǝ vǝl na kula za ghǝza ghǝnji jagha wa nja dǝ nǝ ghunǝ fari dadǝza ma mbwa tlǝr pǝdlǝm wa swa tari ˈyi zǝ shǝri gha tsu dɨ tlǝn yi tlǝn na pa shǝ tsu tlǝn ya ru ko wa wa tlǝn swaghǝ tlǝn hahaha ani wa tlǝn sǝghǝ gha tsu mǝl ra ani mbwǝ nuw mǝl lu ra kayi ˈyiyighǝ tlǝn zǝ mbanǝ mǝlu mǝ ˈyiyighǝ tlǝn nǝ zala na nyi ma Domin ma zale tlǝna ndza ghǝji ˈyaˈyahǝ na mǝ vǝli e ghǝnja dzǝgha wtǝ ghǝnja wza pa zǝgli mi nja kumanǝ ɗafaw na wsashi ne kumanuw wana nan hǝzǝ nǝgha dinga ni ma zala nza hagli rǝ kulǝ ma ma mi ghi mbanǝ nyinu kulǝ hagla njina ɗaɗaghǝna ani kǝlǝ ma nǝgha di zalz nza haglanji rǝ dede na magha mǝleri wsa ghǝnjina gwi tlǝvagha ɓa pawhu wanji ɗana anǝ wsa rǝgha mǝla zǝ ɓe rǝgha mǝla zǝ nǝ ghuna nara kha nǝmbwa mǝli kha nǝmbwa di zalǝ ko mǝlagha kǝli iriya malghariya zha wni ghizi malgha ngiya niya kǝli iri zala riya ra wnu na i malghǝ yi irin zalarya ra wni iri zalangyǝ ne kǝli ya yauwa to wurǝ kha ghǝza.